Ndwom a mepɛ ne papaapa yɛ adadawmu. Na me saintsir a ɔma medze pɛ nye dɛ adadawmu ka tsetsesɛm na ɔnye nana - hɛn nananom hɔn nyansae nye hɔn nyimdzee <noise> na wɔdze yɛɛ dɛm ndwom yi. Itsie a ɔma abrabɔmu nsɛm pii, ɔma ntodo na suahun ahorow a nkorɔfo fa m' na wɔdze no mu bebree nara yɛ ndwom <noise> n' ntsi obuei w'adwen mu so na ɔma ehu tsetsesɛm so.